फर्नीचर नी धूल साफ करणा खातर, सबसे पहले एक साफ अने सूखो कपड़ा लेनू। फर्नीचर पर जमा धूल ने धीरे-धीरे पोंछो, ताकि सतह न नुक्सान नी होवे। अगर धूल जादा हो, तो हलके साबुन वाला पानी में कपड़ा भिगोके, फेर फर्नीचर ने हलके हाथ सै साफ करो। पाछै, सूखा कपड़ा सै फर्नीचर ने अच्छी तरह पोंछ देनु जणसें ओ चमकदार अने साफ दिखे। ई तरकीब सै घर रो माहौल स्वच्छ अने सुंदर बन जावे है।